कई सारी फल और सब्जियां ऐसी हैं। ना वे जनत आए ना उन्होंने खाई हैं लेकिन वो बहुत स्वादिष्ट होती हैं। और पोषद से भरपूर होत हैं, जैसे डुडिया हो गईं, इसे फलन को राजा कहा जात है। इसे स्वाद कच्छु लोगों के पसंद आउत हैं। जबकि काफी लोगों के इसे गंध अउत हैं। लेकिन अंदर से इसे स्वाद मीठो होत है, और क्रीम होत है और इमे फाइबर पाओ जात है। विटामिन सी पाओ जात ही और कई मिनरल पाए जात हैं। जैसे मैंगो स्टीन हो गईं, इसे फल की रानी कहा जात है। इसका गूदा मीठो होत है और थोड़ा खट्टो होत है। इमे फाइबर पाओ जात विटामिन सी पाओ जात और बाकी बहुत सारी इमे पोषद इमे पोषद पाए जात है।